I ny tanjona amigny amigny posia jeans hely voalohagny izy regny tsy omby vola ke tsy omby telefogna fa mba hoe zista zeszesta fogna stilstily jeans fogna izy io regny é. <laughs>